<hesitation> Tsy d- tsy tokony tsara ai magnamboàtra hena satria tsy de tsara satria o le tsirony aloha tsy mitovy de za malôha tsia raha za no izy.